Kó kadanto'o dangui, kadanto'o nrangui da iná kó la iná, xa yo'o ya'á ta xhido ngueyá, xhidondueño ha inka la iná xayó'o inka xhichí xanió kanguixhí, kanguixhi xakanguixhi, na xu xhintodingui xana naxu tekuna, koo taya'á ne'é né kayu xhí dika ka ninixa néne ya koyo ñaña néne yako, nguaña du'ú neya koo ni nixita iin kiti luchi yá né, xu xukuni kaxa'á, kayo xakanguixhí xa'a xu kida ex naka kanandoña yingui kanando danguina ena luchí.